पारंपरिक माँस के व्यंजनों के विकल्प में कई सब्ज़ी-आधारित व्यंजन वे सक दन, जन कि साग (पालक), फूलगोभी की सब्जी, भिंडी मसाला, आलू के पराठे, दाल-बाटी, कद्दू की सब्जी और मटर की सब्जी। इन सभी व्यंजनों में स्वाद और पोषण दोनों होदा, जो माँस के विकल्प के रूप म अच्छ माने जांदन।